Le aspiratera malôha misy karazany hoe misy magnadoson mitsetsitry rano, misy ndraiky mitsetsitry posiera na lotolotondraha regny, izy misy tahony aveke izy misy tahony fa le amle ambaninazy arô ambaninazy arô ndraiky kara misy raha kara misy sogninibe zay aveke amizay tirena fôgna le raha amle tahony igny le sognindraha igny amizay mitsetsitry le loto.